Este íoo íoo este nuyuja kakaiatuyo jii este naja nuyuja ja taayo este kaatava de yunujii jenade ja kuu veeyo jaa kuu ntenu kuatiu made jenade yua kuu nuyuja tea. Nuu ñin kutu ñuu inji jaa suni suni katavade este uu yunu kualtiunyo suni nu va’a ioo te kaa tavade te este nuu kudayo yuku xii ntenu kuayo íoo ñin yuku luli saa kakantuyo jii borrachitu íoo tu yuku luli yua kantukuyo jaa kuu in lau nducha vixi koloyo ñuu soia ñoatu iniyo te kajitu yua kuenta ñin saka kolayo ñin te nducha vixií joa soia tana kuu te íoo ñin yuku jaa kako este <hesitation> yua ñtoo suni yua ñtoo suni tana kuu ñin ’le ko’oyo íoo jaa kuu yua ñtoo, jaa kuu yuku tuchi yad jaa kuu este, yuku ini burru este da ñiñi kufii yuku yua mani yuku tanaa jaa ko’oyo kuu te este íoo kuoo ñuu yuku pero ni naoi nina vitiaruni naun kaa nani kanani yuku yua pero íoo xaa ñuu yuku kooyo, íoo yunu, íoo, íoo xaa pero pues na vina ps tu jini xaayo noun tu jinina na chiit tu jinixana naun kanani yunu yua.